Oy! Inona avy moa izany ny lokon'ny avana? <hesitation> Voalohany indrindra, mena dia ny raozy angamba izany. Ny maitso a, tsy dia mahita vonikazo maitso loatra aho. Mavokely an, <hesitation> raozy ihany angamba. Dia ny manga, <hesitation> inona moa ilay anaran'ilay voninkazo ohatran'ny bokehy be iny? <hesitation> ortensia. Dia volomboasary an, <hesitation> voasary. Dia ny voloparasy an, <hesitation> violety. Dia farany an, ny mavo sisa no tsy voatonoko angamba. Inona no ataontsika mavo? Margerity angamba ny mavo.